Ny fifampitokia zany da manapy amin'ny fanagana ny fiaraha-mony, mba ho lasa fiaraha-mony matanjaky sy mahomby. Manamora ny fiaraha-miasa amin'ny fiaraha-mony avao koa ny fifampatokisa.